àtóng adé ákpán-ákpán mkpo ke ufọ́k ke ufọk agwo kèlè kèlè. agwo aninyie ùfọ́k inyiè ntòk ajèn akàmà átóng ánám mkpó. Anwéwén àfoñg mmódé, afiá àtóng mmóde, afóng ujie-idem aká ùfọ́k nyám mkpó, ùfọ́k akedép mmọ́dé. Ànwénwén afóng àsé àfón, esémán et’dià ánye itọ́ngọké àfid ebén ànwénwèn àtóng adé, àkpètiè ùsén ibá àlitóngòké afid ebén ánwénwèn atóng adé ekpèké esiñ ké éfoōd ámō etok ini atóóngó áfid. Afiá àtóng èkámá ánye ejéd àfóng, ányie mkpó annáng ajid eséké èkoōd “akọ́m” esèékámá áfiá afóng esio àkóm, èkámá àfia àfóng adé esió àkọ́m. èsio ánye agwó àliohò átoōm atoñg mbákárá akó èkámá enám idém ágwo ajáyá ekámá ejié ufik agwọ̀ Ágwó ánye ányióng ùsúng agwo ifén úwíb awo àkéjie nsúlọk àtóng? Afó anúng àlòkó agwo adẽ anyin àtõng adẽ ágwo adẽ, àkpénúng ámã ánye adédép alikéné ajié ùlók àtóng adé àtóng afón, kú-úfọk ànuñg adé àkpán-ákpán àfùlọ ùfọk ileàmá àtóng, àtóng èkáma ejèd usàn nte afia adẽ ese èkáma ejèd usén, ànàm usàn àsànà, èkáma ejèd esió eséké ekámá ètém m̃kpọ. m̃kpọ sikpináná nté ejéd ese ekámá átoñg ejéd. Ákpòkólo ese èkámá àtoñg ejed, ñkpòitíe èkámá àtoñg ejéd ùdọk m̃bákárá esiònó ke mmi ese ékámá atong ejed, èjéd anye àsáná. Átong ànwám ke ùfọk ajid kele-kelé.